Alura da cuei li pi cieir a ie ël bianch, ël giaun, l'aranciun, ël rus, ël vert, ël blö, ël viola, ël gris, ël neir, ël maron, a ie <hesitation> più o meno a sun tüti për li, a i pö esi ancura ancura sai pa, a më ven-u pa pi ën ment